Ndikkina mi mi waawi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi ndeere koomdi walla ndeere daanci, miɗo ɗonnoo ndeere koomdi. So mi waɗi koomdi, mi waawi waɗde gal njigga.